<hesitation> المكان اللي زورته وفق توقعاتي وكان نفسي نزوره وزورته هو القاهرة القديمة. اللي هو ف مصر القديمة في الجمالية وشارع المعز والحسين انا نحب الأماكن داي جدا، وبعدين لما رحت القاهرة قلت لازم نزور الأماكن داي. وفعلا رحت الإمكان ديا واتصورت اهناك واتمشيت في شوارعها وحسيت ان المكان هو هو متغيرش من الاف السنين. فاا من من اكتر الاماكن اللي زورتها هي الجماليي.